Jun ee xi jña xi- xi beꞌan ja kjin nde kjin tkuyama tuxi kjin tkuyama jña ja tanga chayatkumaña mi tu jña xitu tjin nanguiña tjian jña suse tjian jña- jñaya tjian jña guajiyo tjian jña- jña kixi ee tjian nguieje kui jña xikꞌia kúu ja nganga najmi tsanga mi tu nguieje najmi xi tsjuare sijen nguieje kui najmi nga tsanga sꞌui tsami kjuaniꞌinji kú ja minchitsjaire xuku oregano michitsjaire ndiumiꞌa michitsjaire jaxu minchitsjaire tsju michitsjaireꞌi nguieje najmi xi tsjuare sijen nga kuacha nikjien nga tumi jña guieje xi tanga sijen nguieje nguieje fuere ndá chinere nguieje najmi xi chine nguieje kui tkuya kui jña kju kui jña ñja ndifa tsure xuta kjaꞌi tkuya nga jña xiꞌa xiꞌbe ngu jña nduju nduju kui xi ma chinejun tsa tusanya jña ndia tusan jña ndia nguieje xikꞌia jña kutuya jña kutu xi nde kuacha xi bajá kꞌui ngatjen nanguijni kꞌui nde kuacha tsjua bojomare xi- xi minchare xi najmi xi chine xiꞌa.